So mi heɓii waɗde Mars ngam fewre jiɗɗo, kono laawol njilli ɗum waɗi hoore saari, miɗo jaɓɓi ko mi waɗii. Mars ko ngo woni jeɗɗi e no waawi waɗde ngal, kono ngal waɗa ka laawol ɗum. Ko heɓugol ngal waɗa ngal fota ngal njogorti ngal ɗi. Kono ngal waɗa ngal jeyaa ngal waɗi ngal ngal ngal ngal ngal waɗii.